المفاتيح لان انت كان مثلا مفاتيحك راحوا امشوا مع شنقاتهم انت مرات تديهم مفتاح نسخة تانية ولا عندك نسخة تانية ولا كان ما عندكش مثلا تكسر قفل ودير حاجة. لكن كان مثلا تليفونك ما عادش لجيته راح منك، ما عادش تلقى يعني نسخة تانية من تلفونك، ولا ما عادش تلقى فيه الارقام بتاعك ولا ما عاش تلقى فيه البيانات متاعك فلهذا المفاتيح